Han sinza twa han mibin a han we hɛ han bwat-de-konservura han sire boni han twa mibin han we bi han we bi ni sunu ɲubezo a a bini a uwani ani wa bini twa han mibin ni we a munu-munu ni yi a wɛra ni a we vɛ a lebin don ni cunu bɛ'a bebian a we hɛ han bwat-de-konservura han ɲubeza yirawe a bie zo mimi yi a ba yi mu se a a sɛra tonu